في ظهيره مشمسه، بلشت لعبة طفل صغير يتكلم. كانت لعبه قديمه جداً. وفجأة قالت للطفل أنها كانت تنتظره عشان تفتحله أسرار ماضي عيلته. الطفل ما كان يصدق، بس بدى يكتشف أشياء جديدة.